KUNAN P'UNCHAW KUNAPAQA , PIPIS MAYPIS CHAYAN GOBIERNOKUNAMAN HINAQA, MANAN A ALLINTAQA RURANKUCHU LLULLAKUSHANKU, SUWAKUSHANKU, CHAYLLATA UYARINCHIS CHAY RUNAKUNAMANTAQA

Paqarinmi kanqa, hatun atipanakuy kay Q'aqcha Melgarina nisqa, tusuykunan kanqa hinantin chiqankunamanta ñaña turanchiskuna hamurinqaku. Hinan atipanakunqaku tusuyta. Chaypin nuqapis animación nisqata ruwarimusaq, qhichwa siminchispi. Ahinan kanqa paqarin, kay p'unchay chayqa sumaqllata nuqapis purirqusaq kay animación niqakunawan ima.